Thifa njicha kwa vandu lee, ni ya vandu vako thitho mecha ikuu kwaishi an avandu kindo kichaa, kwaikaa na vandu kindo kichaa, uwira tabia njicha lakini tabiaya hiya kohela handu, wandu wakulota mii hai thi tabia njicha yo. Tabia njicha niya kuhera handu, kwakolea vandu vakeo kwavarereha, kuishi na wew kindo kichaa, ughire shida vakuthaidia, hiyo ni tabia njicha. Natabia njicha hiyo yeshivoko lama kakolea vandu vakeho uvarerie hiyo ni tabia njicha. Na vandu vaku, vandu vakufura hughire shida yoyoshe hiyo vandu vakuthaidia. Inyi nifurie kilona vandu kindo kichaa. Nikahela handu vandu vanjire- wanjilire kindu kichaa, pai nkwahera handu kalutomi havie hiyo thi tabia njicha. Inywi nifurie tifaa, michaa, ukahela handu vandu vako vae kindo kichaa vakufura. Hiyo- hiyo nitabia njicha, na hiyo ni thiva njisha. Na nifurie thiva niifurie thivayo, yarulo kindu kichaa.